फलफुल हर उमेर मनैन तहिन खैना चाहिं जरुरी रहता मुल लर्कन होइल या बुढइल मनैन होइल ओइन चाहिं आउ जरुरी रहता काहिकी फलफुलति ओइनके अवश्यक अनुसारके प्रोटीन पुर्ति हुइता तभिमारे हम्रे अपन लर्कन फलफुल खैना चाहिं प्रोत्साहन कर्ना चाहि । अब यहका तहिन हम्रे लर्कन जबरजत्ती नाई कर्ना चाहि कि लर्कन अपनहि छाँटे देहना चाहि का खैबो कहिके । जा लर्का खइक मन करिहें उहि फलफुल ओइन खबैना चाहि । अइस्तहिं करके मजासे दिखैनामे सुग्घर डिजाइनसे फलफुल काटदेहबो आउ लर्कन खबैबोत ओइने खइक मन करतियाँ । अइस्तहिं करके ओइन जबरजत्ती कर नाई करके जउन ओइने खइक मन करहें, जस्ते कि फलफुल ते तमान स्वादके रहता कुइ मिठ रहतियाँ कुइ नाई मिठ रहतियाँ तउ मिठ ओला स्वादके फलफुल चाहिं ओइन ढेर खैना प्रोत्साहन कर्ना चाहि।